<hesitation> Á nà mi wùlì ínyigbá iku màa ɔwɛ ɖi sònìà ánìmàzi ìla lɔ, kele búá ú nà ɖi ni <hesitation> à ɖi ùŋle màaké òtè, òtò bù ùŋòò, ányìgbanà jɔ̀ɔ. Káèè èli <hesitation> iku maké ɔwɔ ɖàá mu mu mò ku blɛ̀ɛ iku maké ɔwɔ mò bu ɖàa nɔ wɛ <hesitation> ígbɔ ké mó bu ɖàa trɛ́ɛɔwɛ búáà à nàá wulì à nàá wulì ùŋògbàa. Elilɔké ka àá, ka ù ɖi ni ò nyo, ɔwɔ ɖòó bu ni ùŋògbàa éyi ɖi, ɔwɔ ɖèé bi eliatɔ ùŋonì, à nàáá zià nàáá mi wùlì iku gbàaà ètè à nàá zi wùlì ùŋò màa tò bù ùŋò lóó, úŋògúgú nyo mòoɖe màaké ná jɔ kɔ ùŋonì. <hesitation> úni kàɖi ni à ɖi ùŋle màa ɔwɔ nyo ɔ̀gbè, úni ɔwɔ ɖèé bi ni é nèéke íkeanì le wèeè, úni ɖi ni ónyò kòtè ɖí ɔ̀wɔ̀nanìi, ánì ìku màaké jè kà zíwɛ, ú nàá ú nàá wuli, ù nàá kɛ wàa iklewèeè màaké ikle wèe nàáá zi zìiwɛɛ, úni sú ù nà mi wanìà ni kɔ bú wulì ínyigbá, à nàá wulì ínyigbá sò ìgúgú èle à nàá wulì yigbáínyigbá so ìjɔ̀à lèe. úni ɖí, úni sú ù mla ni kɔ ùŋonì i zé ke íkeanì kɔ kàá wulì ínyigbá kà nyó ɔ̀gbègbàa ènì àámi èle.